أنا بفضل كون عالم مشهور عن <hesitation> فنان مشهور ليش لأن العلم يترك اثر في البشرية بتترك إرث ، بتترك شيء تنتفع به البشرية تغير في <hesitation> إذا كنت تركت علي سبيل المثال شيء في الأمور البيئية ف أنت خلدت اسمك في التاريخ بأنك ساهمت بعلاج هذه القضية علي سبيل المثال.